<hesitation> Ny fomba fiasan’ny klaxona bicyclette zao, misy i raha hely zay <hesitation> amin’ny guidonà ake to de atosiky ih, manegno aminje karaha lako-lakolosy hely zay feony de <hesitation> igny aminje mampafantatra ôlo fô ahezan’ôlo fô misy bicyclette zaigny e, de miviry aminje a-ôlo miala aminje ôlo manàmià lalagna azy.